<hesitation> Ti ti ki umeyajil ti ki in- inche' ti kinwotoch ti kinb'el ti janal a' ti kimeyaj a' a' makoo' tumentik u- ula' che' tan upax tan upaxb'il u- u- u <hesitation> tan upaxb'il uclavo men tutz'ajto'on ti kimuk' ma' b'el upul pulil a'-a' che'.